जेश कोकी खड़ा ह। टी हैम टाइक बीके द रोल। टी टेटके आवाज आओ अमुक। टी अमुक टेका पता चलदा कि कोके ए खड़ा सा।